Ela kúxen e juⱥ’ tá’ nɇɇ martíillo juⱥ’ rá’ jnⱥ’ jötu nɇɇ ejö fí kiee’ ekiⱥ eñǿǿ ii erebótá’ re óoráa’ köö ñí töóö kⱥⱥ dsoo’ ñó jötu ere lí juó’ re jmóo tá’ köö ‘ñó kö’ bóta’ ñí töóö e óó tá’ e jmóo tá’ köö ‘ñó ene juí kiee’ köö esý’tá’ martíllo.